Gny fomba ifandraisan'ny fia samby fia zao lafa reo mandeha miaraky mila hany igny eo reo mitambatsy maromaro de amin'igny reo vao m- mifandray, de misy koa gny feo agnaty rano ao ifandraisandreo samby samby fia zao reo agnaty rano ao, misy feo avao koa ao ifandraisandreo.